<hesitation> بي عيدوا بعض والجّيش خاصّتاً بينحجز كرمال يتشارك مع الشّعب الفرحة. بي عايدو بعض وبيوصلٌ كتير العساكر ورود من النّاس يعني بتكون ماشية بالشّارع والّي بي كونوا هنّي. وكمانَ ب- النّاس بي هيدا النهار فيا تفوت عا سّكنات بي شوفوهُن <hesitation> بالتدريبات وهيكي. بي هيدا النهار كتير- كتير حلو بي كل سنة بيجي متلو نفس التّاريخ كل سنة بيحتفلو في العالم، بيحتفلو في العساكر، أهالي العساكر، والأطفال كمان وبي كون في كتير أجواء حلوة بي هيدا النهار. وكمان نفس الشّي بيطلبو بالمدارس للأهالي إنّو تلبّس ولادا <hesitation> ألوان العلم الجّيش اللّبناني متل الأخضر، الأحمر، بنّي، أبيض، <hesitation> فيُن حتّى يلبسون يا هيّ البدلة بنات فيُن يلبسوا فستان والصبيان فيُن يلبسوا البدلة. أو فيُن يلبسوا ألوان العلم اللّبناني بي خيرون بي هيدول الألوان المُهم يكون في أخضر، أبيض، وأحمر، وفينا بنّي لأنوا علم الجّيش هوّ فيو بنّي. بي هيدا النهار كتير الولاد بينبسطو في، <hesitation> بيتسلّو بالمدرسة، بيعملولُن أعلام، <hesitation> بيجو الولاد من المدرسة مبسوطين راسمين لُن على وجوهُن بال- <hesitation> بالتّلوين على وجوهُن العلم اللّبناني. كتير بي غيروا جو هيدول الولاد بي هيدا النهار وهيكي بيعرفو وبي ضللن حافظين إنّو بالسّنة في عيد الاستقلال وعيد الجّيش يلّي هنّي بيحتفلو في <hesitation> بيتسلّو بيخلصو شوي <laughs> من دروسٌ وبنفس الوقت في أغاني وبيرقصه وبيمبسطو.